Ah miala tsiny fa ah tsy azoko onony izy teo efa plasin'ologno, <hesitation> alô zah hiala aketo zagny hitady plasy hafa fa plasinao aketo tafi- tafinalaiko.